Erusua kasa fofor dze a, ͻno ohia papaapa dɛ aber na aber nyinaa edze kasa no edzi dwuma, annyɛ dɛm a, w'ano runntum ntsew kasa no ho. Ne dɛm ntsi, bͻ mbͻdzen dɛ ber biara ebehyia obi a woara nyim dɛ ͻtse kasa fofor no a erusua no bi no, ͻno w'ankasa bedzi kan nye nyimpa no edzi nkitaho wͻ dɛm kasa no mu dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a nyimpa no so nye wo bedzi nkitaho wͻ kasa noara mu ama etum na edze edzi dwuma a ͻbͻboa w'ano tsew.